Albatta, sochlarni qanday qilib chiroyli turmaklash, o'rishni bilaman. <hesitation> bu bizga yoshligimizdan onamiz tomonidan o'rgatiladigan <hesitation> mahorat desayam bo'ladi. Har bir qiz <hesitation> bu narsani yoshligidanoq o'rganadi va biladi. Ayniqsa, bizni mam-yon atrofimizda yashovchi odamlar <hesitation> sochlarini yoyib yurishmaydi. Hammasi o'rib, yig'ib qo'yishadi.